Raha tsara atô zagny koa misy raha karan'izaigny agnaty fiaramanidina dia volagnina zareo mba hamatotra fehikibo zay fampiasa agnatin'ny firamanidina io mba tsy hisian'ny mety hoe loza mety hiseho na sahala amin'izagny. Izay zagny no raha tsara atao izy koa misy fikorontagnana an'habakabaka.